Nden woni min na mi moinowo baburji ko injiji ba, mi annda sukundire ba sosai. Ko mi anndi ni e wodi Testa, e wodi ko wiyeete sukundireba ɗun hore mun, e wodi ti, e wodi alanki.